Roa, efatra, enina, valo, folo, roa amby folo, efatra amby folo, enina amby folo, valo amby folo, roapolo, roa amby roapolo, efatra amby roapolo, enina amby roapolo, valo amby roapolo, telopolo, roa amby telopolo, efatra amby telopolo, enina amby telopolo, valo amby telopolo, efapolo.